﻿Mbaire nendebba kukiira, kukiiraKU <hesitation> ee mbe nendeba <hesitation> mbe nfiire amaatu baitu nsigaize amaiso habwokuba bwekusigaaza amaiiso, ne basobora kukora signs nenetegereeza byebakugamba baitu bwenkuba nfiire amaiiso, amaatu nobwegasigaza, tetikunjamba, tindi kurora ekintu. <hesitation>